Mnyama na- narina akiri sana ni kuri, ikamire, ikatanga ni- ni chakurya isaga ihewe, na wonanomunyi ujire hara, simurikeelena nauku ni mpaka kii mwenyevyo <noise> yani mwenye kuri ekan. Deeter. Lakini konomwe mngeseekan vyo sikanirye lumwauri da lumwa.